இங்கே பல நாடுகளின் பெயர்கள் தமிழில் அமெரிக்கா கனடாமெக்சிகோ பிரேசில் ஆर्जென்டினா ஐக்கிய இராச்சியம் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஸ்பெயின் ரஷ்யா சீனா இந்தியா ஜப்பான் தென் கொரியாஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து தென் ஆபிரிக்கா ஈஜிப்து நைஜீரியா கென்யா சவுதி அரேபியா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் டர்க்கி ஈரான் இராக்கு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் தாய்லாந்து இந்தோனேஷியா மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் வியட்நாம் வடக்கு கொரியா ஆப்கானிஸ்தான் நேபாள் இலங்கை சிலி பெரு கொலம்பியா வெனசுவேலா பரகுவேஎக்வடார் பொலிவியா இஸ்ரேல் கிரீஸ் சுவிட்சர்லாந்து ஸ்வீடன் நோர்வே டென் மார்க் ஃபின்லாந்து ஐஸ்லாந்து போர்ச்சுகல் போலந்து செக் குடியரசு ஸ்லோவாகியா ஹங்கேரி ரோமேனியா பால்கேரியா செர்பியா